Ndu ihá ndu kachinió ndujun ñeni ño'í yuku vee nadeen kaka, kanen nduku kanuu nunka nuu tukuá odubun neño'o iin mija'a no'o ya'ña keñuu iin onduu no cosina inkai ñuu iin mira adujan ñe'eto ña baño ian keñoí iingu anrake uno ya'á andete jun, ndute jun trapeador inke trapiado ña'a ndubuu ña'a mi já unke ñuu ndubu.